Салом. Дар ин қисмати аудио мехоҳам дар бораи мошинҳои ёрии таъҷилӣ сӯҳбат кунам. Барои чӣ онҳо дар зиндагии мо мӯҳим ҳастанд ва барои чӣ дар бисер балнесаҳо ё ки марказҳои тиббӣ онҳо бисер муҳим ҳастанд? Мошинҳои ёрии таъҷилӣ умуман бахши муҳимеро мебозанд дар зиндагии одамон, дар соҳаи тандурустӣ ва умуман наҷоти ҷони одамон. Онҳо барои зӯд расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ, интиқоли беморон ба беморхона ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқуллода ба монанди садамаҳо, офатҳои табии истифода мешаванд. <hesitation> Дар минтақаи мо на он қадар мошинҳои ёрии таъҷилӣ вуҷуд доранд ва на он қадар замонавӣ ҳастанд ва мехоҳам дар бораи сабаби зарурият доштани ин мошинҳо дар зиндагии мо сӯҳбат кунам. Зарурияти аввали онҳо ин албатта наҷоти <hesitation> ҳает, ҳаети одамон аст. Яъне ҳагоми ягон ҳолати фавқуллода, яъне ягон ҳодисаи нохуш мешавад, ва ҳар дақиқа муҳим ҳаст. Дар ин ҳолат табибон ва ҳама шахсони масъул метавонанд кӯмаки аввалияи босифат расонанд. Тез ба ҷои ҳодиса расанд ва ҷони одамо наҷот диҳанд. Ин мошинҳои ёрии таъ- таъҷилӣ бояд дастрас бошанд. Дастраси фаврӣ дошта бошанд ба ёрии тиббӣ. Масъалан дар баъзе минтақаҳо беморхораҳо метавонанд дӯр бошанд ва мошини ёрии таъҷилӣ воситаи ягонаи наҷот мебошад. Масъалан двр шаҳри мо як ҳодиса рух дод буд, ки падари як дугонаам беморӣ доштанд, бемории вазнин доштанд ваа дар шаҳр ҳамон технологияе, ки барои наҷот додани ҳамон одам лозим буд, вуҷуд надошт. Барои ҳамин, барои онҳо ниез омад, ки он беморро яъне падарашонро ба дигар шаҳр баранд. Ба шаҳри калонтар, ки дар он ҷо ҳама таҷҳизотҳо барои нигаҳ дортани ҷони ҳамон одам лозим буд бурданд.